பாலைவனங்கள் அப்பட்டமான அழகு மற்றும் கடுமையான உச்சங்களின் உணர்வைத் தூண்டுகின்றன. நான் அவர்களுடன் தொடர்புபடுத்துவது இங்கே. வறட்சி மற்றும் வறட்சி. பாலைவனத்தின் வரையறுக்கும் பண்பு அதன் தீவிர வறட்சி, மிகக் குறைந்த மழைப்பொழிவு ஆகும். இந்த நீர் பற்றாக்குறை நிலப்பரப்பையும் அங்கு வாழக்கூடிய வாழ்க்கையையும் வடிவமைக்கிறது. தீவிர வெப்பநிலை, பாலைவனங்கள் வியத்தகு வெப்பநிலை ஊசலாட்டங்களுடன், வெப்பமான பகல் மற்றும் குளிரான இரவுகளை அனுபவிக்கலாம். இது அவர்கள் வாழ்வதற்கு சவாலான சூழலை உருவாக்குகிறது. சிதறிய தாவரங்கள், நீர் இல்லாததால், பாலைவனங்களில் உள்ள தாவரங்கள் குறைவாகவும், பெரும்பாலும் ஈரப்பதத்தைப் பாதுகாக்க தகவமைந்தும் உள்ளன. கற்றாழை, சதைப்பற்றுள்ள மற்றும் பிற வறட்சியை எதிர்க்கும் தாவரங்கள் பொதுவானவை. தனித்துவமான வனவிலங்குகள்: கடுமையான நிலைமைகள் இருந்தபோதிலும், ஒட்டகங்கள், தேள்கள், பாம்புகள் மற்றும் பாலைவன நரிகள் போன்ற பல்வேறு சிறப்பு விலங்குகளின் தாயகமாக பாலைவனங்கள். உள்ளன, அவை இந்த சூழலில் உயிர்வாழ தழுவியுள்ளன.